Ñy fomba atao moa, lafa teña ro hialy ñy karama: -Mila haseho nteñ'azy ñy fahalala anañan-teña, aseho nteñ'azy koa fa teña olo matotse, manampahaeza ka ataon-teña ñy rehaky tokony aharesy lahatsy azy aminy ñy karama ilà nteñ.